Wendyee nnom quiooꞌ na mayuuꞌ na ja na tineiⁿncooꞌ ntyjiya na nntꞌiaya juuyoꞌ quiooꞌ najndyee na macaañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿ na majeꞌndyo̱ joꞌ quiooꞌ na cwilꞌuuyâ casa̱ oo tyosa̱ ee juu quiooꞌmꞌaaⁿ jeeⁿ cwajndiiwaa naxeⁿꞌyoꞌ, tineiⁿncooꞌ nnomyoꞌ ndoꞌ quiawaa jeꞌ nncwjeeꞌyoꞌ meiiⁿ naquiiꞌ wꞌaa xeⁿ na ꞌu tiqueⁿꞌ cwenta majndeiiticheⁿ quia na cwiwaꞌ ntyja na jooyoꞌ mꞌaⁿyoꞌ naquiiꞌ yuu na teiiⁿñe, yuu na mꞌaaⁿ ndaatioo quiawaa na nmeiiⁿꞌ jeꞌ na cwiwaꞌ jooyoꞌ cwilꞌueeyoꞌ yuu na nntantꞌiuuyoꞌ ndaaluaꞌ xeⁿ na jndeii cwiwaꞌ quiajoꞌ quiawaa nncwjeeꞌyoꞌ naquiiꞌ wꞌaa ndoꞌ ja ꞌnaⁿwaꞌ jeꞌ quia na nntꞌiaya joꞌ jeeⁿ matineiⁿncooꞌ ntyjiya na nntꞌiaya juuyoꞌ chjoo chjoo nquiaya juuyoꞌ machꞌeenaꞌ meiiⁿ na mayuuꞌ na hasta na majeꞌndyo̱ ja tiljeiya aa waa na wꞌiiyoꞌ sa̱a̱ tineiⁿncooꞌ chiuuwaa na tseixmaⁿyoꞌ joꞌ juuyoꞌ cwii quiooꞌ na jndo̱ya ncjoya na nntꞌiaya juu casa̱. Cwiicheⁿ quiooꞌ na tineiⁿncooꞌ ntyjiya jeꞌ na nntꞌia naquiiꞌ wꞌaa mati joꞌ chaꞌxjeⁿ na quiooꞌ na cwilꞌuuyâ tyochiꞌ juu quiooꞌmꞌaaⁿñe manomyoꞌ aa na xtyoꞌwꞌaa xeⁿ na wꞌaa na tuii ñequio nquio juunaꞌ wꞌaanteiⁿꞌ ntmeiⁿ nacjooꞌ ntameiⁿꞌñe jeꞌ wanaaⁿ xtyoꞌwꞌaa joꞌ ljoꞌ yuu na quiooꞌmꞌaⁿꞌ nnda̱a̱ nncwinomyoꞌ. Ndoꞌ matseicaañeyoꞌ matseitjomyoꞌ toꞌ, machiuuꞌyoꞌ, macwaꞌyoꞌ mayuuꞌcheⁿ ja jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ tineiⁿncooꞌ ntyjiya na nntꞌia tyochiꞌ na mꞌaⁿ naquiiꞌ wꞌaa ee na jom cwii quiooꞌ na tsꞌiaaⁿñe ndoꞌ jom jeꞌ ljoꞌchꞌeenaꞌ jom aa na naquiiꞌ yuu na macwaꞌ aa yuu na watsuꞌ sa̱a̱ jom wjaaqueⁿꞌeⁿ ee meiⁿncwii tjaꞌnaⁿ ljoꞌ cochꞌeenaꞌ jom ndoꞌ na mayuuꞌcheⁿ tiljeiyo̱ chiuuwaa yuu ndoꞌ yuu cwinayuunaꞌ na cwinaⁿꞌndye quiooꞌmꞌaⁿꞌ naquiiꞌ chaꞌxjeⁿ na wꞌaaꞌa ndoꞌ ꞌu nchaꞌ lꞌuuyuꞌ na tsꞌaⁿ ꞌu jooyoꞌ matseiquieꞌ oo mantꞌiaꞌ chiuu na nnaⁿꞌndyeyoꞌ sa̱a̱ matseitiu cantyja na cwinaꞌndye quiooꞌmꞌaⁿꞌ ee na naquiiꞌ wꞌaa jeeⁿ jndye ꞌnaⁿ na cwileicho̱o̱ya ndoꞌ jooꞌyoꞌ maxjeⁿ jeeⁿ neiⁿncooꞌ nquiuyoꞌ na nncꞌomyoꞌ yuu na jndye ꞌnaⁿ niom ee joꞌ joꞌ nnda̱a̱ nntantꞌiuuyoꞌ joꞌ chii ja luaꞌ cwii nnom na tineiⁿncooꞌ ntyjiya na nntꞌiaya tyochiꞌ cwiicheⁿ quiooꞌ jeꞌ na chjoowiꞌñe joꞌ chaꞌ na caluaꞌ na cwinaꞌndye naquiiꞌ wꞌaa caseina quiooꞌmꞌaⁿꞌ mati tineiⁿncooꞌ ntyji na nntꞌiaya jooyoꞌ ee cwiicheⁿ nnom nchaꞌ ntyjiyo̱ yuu jnaⁿꞌndyeyoꞌ.